nséké mmá ád’usóró. ùwiné ísuá éséké éwò ìsuá kááòòò áséké dé ké áffióñ duòribá, ñtáhá ánséké mmá ùsóró ádé ké éjà ásé áláányé áném ágwò k’ídém, ùsùk íní ákáriká ágwó á ámá áfùm ìfùm ìfùm ìfùm ìfùm ìfùm ìfùm, áfò nùñ ákòb náñá ùném k’ìdém, ányé nám j’mì nséké mmá ùsòrò ùkábìsuá sádé mmégwo éná énuñ ìfò mmé nsiònsiò ntó ntémmo ékébáñá élìgì ìluñ, ányé áfo kérùkùdòkùd k’ìruñ tuño kééé ákpá áffioñ ìsuá ánákud ké áffioñ duoébá ádé ùsóró émáná Christ áfud ágwò mbiò krìstìán éládá ntù ùstróóó ésé dárá, ésé énéhé, éwìré mkpó, ánákad mmé nsiònsiò mmiré ékpò, ékóñ ùnék, ákátá, éééé ékpé ìkáñ átákták, ákùùd mmé nsiònsiò mmiré sé álùkùdòkùd tóñó ké ákpá áffioñ ìsuá, ámágwó ùsóró ùwiné ísuá ádé, áfurò áfurò mmiré ádé áná gwóñó ìtìñé, ámá ádé ákònòjò mbiò sìbáñá k’éssiénìdùd sìkìkáyá. Mmùtòm ényeñ éliélikém, áfò áyákud égwóñó ébònò k’éssién étòb ntáñ, ányém ásiò mbùk náñá ìkód ùtòm ákénuñ átié, áfònuñ átié k’íruñ ánuñ ásiò mbuk náñá ìruñ ákénañ áhá, ánuñ árókó mmé mkpó sìtìbé, ánsìkì ká éssiénìdud ánánuñ ìwìb ágwò ntomtom áfònuñ áwò mmódé. Ámàmá ùgwémé kòòòò, éyá ébub ékpò ésiò mmirè ébub ékpòdé ésiré ágwò ìbán ìdén éféñé k’ùsuñ, étòñò ìkpáùkòd ékámá. Éféñé k’usuñ. ùsóró ùkábá ísuá, ùwiné ísuá áseném étiéti, áseném ákán áfùdáfud ùsòrò.